सबसे बुद्धिमान जान्वर गणा जान्वर बुद्धिमान रहेथ। जैसा की चिम्पांजी, हाथी, डोलफिन ना मुक्ता-मुक्ता प्रकार का जानवर रहेथ। जो बुद्धिमान कहिला रहेथ। जैसा की हाथी हाथी अगर एक बाद किसी को देखिला। तो जीवन भर ता उको भुलनेथ ना कही छे। जो डोलफिन ना रहेथ वो भी एक बाद किसी को देखिले नो कोई मजद करी दे। तो उसको जीवन भर भुलन नहीं चाहे कही हो जाए उको भुलन नहीं।